Nduuɓu ujineeje ɗiɗi e capande ɗiɗe goo ɗo, nduuɓu mannga, nduŋngu ngu mi te’i debbo am, yiide ɓernde am, to nduŋngu ɗo mi te’i mo, mi waddi mo wuro am, mo laatii debbo am, mo hoore am, mi yettii Joomiraawo.